E ézá ɛlɛ a kú kizú eko kpáyi gbá ki báyi ɔye lé mbo okɔ umba ányizun ovono zu reko iwomo emoko gyó ɔya mamo okomu evye kpamá odóte ɔŋma ka anyimbá la voŋɔ mba réko iwómó mó indé ŋɔyidú ŋɔ kú úmé shérí ɔzozú lé yiidú ka kuye ngu eneŋɔ so ka ŋɔma ubálɛ ɛnɛ ŋɔ kalá voŋo reko iwomo éko gyo ɔka nbánu ɔmbɔlé oworeko egomo akute aku kuye nku bɔkɔ óyimimo nbányi nbá ɔsombóté bó worekó ɛnɛ shimébi rekó ngi mbéŋa ongete aka nba evye ikpama ishehimo miku umeheri ama emɛsherigyo nba oyeyimiwomo k ki ene nya mba mamó voŋɔ eneŋɔ rékó iwomó índe ŋo vongɔ umɛ ŋɔ reko iwomo ɔnu ɔnuwa ɔnye akuwa ŋaaku uwáwú ume ŋɔ éwó réko egomo arí aku ya ŋ akú yawú kamaté oyé uwú menemi oyawute osoronya enemi avongɔ kiya iwomo ospronya bo ka wote bwé tebí akɛyi azote were mbanú aka mba ɔnu ó Ŋoworeko ba ŋo tomole gba ŋokonu gba ŋo kiworekó kegomo gbá onzú epé mi ari to migbatyi mikpaŋa mome ŋoma ifate iosotayi mone kuwo kwongu mi gité la vongɔ úwoshoshi etomo ku bo aka mba omu eza iyimi bagale iyi bɔkɔ kuye ngufo kize ikumama. kyámáte kishi wú edumá tayi kuwó ngu mbe a von gɔ mógbamó a vobgɔ mogbámó lé ewo te bɔ ewóyi kego mogba a vongɔ edote ewo kegomo ngu kwopo mi yi oko umadami eymɔmɔ tété kyamaté kuye ngu reko womo télé kwo kizhe ikuma ngikwogbáte ɛmɛsheri ɔnyamaté okukizh emooko ukwɔgba iyi ilamále aku kizhe mo ɔko kizhe mole ishshi kéná ɔku kizhe mole isoshi kéná oko unu aku kihe ŋma ishóshimoko gba iyi te gba aku iyi reko iwmole tete kya mate mi nɔle migbele mi enyi ukpo uwoshi le shi ememi kunyo ngu wozhi ɛnɛmi mi mu ɔnye mi mu ɔnye ukpo ukpo woshi le shi nɔ kunyo kuwo zhi ukpole sjiŋɔ ka ri ese mu kudu kwɔlɛ mimu ɔnye la kiya ngi ŋɔ vongɔ mingi kekedele enemi énzu gyo ɔgigi edo ŋo ko kuye ngu miyi momakara ta iwanwu enzu ɔgigio edoŋɔ Bɔkɔ miyá ɔnulé mi gu kiya ngirimo mɔyi gba akumbe aku emiyi ki emiyi kile gba oyayite isirikapa mu kezu unga eboyi oyayite emiyki gba mba enemi oyayile kule kwɔgu mi ku umeshiri gba ememi oyayide ari kuye ngwɔnene mi yayite émiyiki ishiri kapa aku mu. kezu nga agwe kya nate mi kiya émiyi kilé mú nishi gba ŋ boyi mobba ŋɔto kwɔta pfyauma ŋteyi esemo iyokɔ mbwa isolomo ŋteyima ŋɔfuyimo nlofuyimo akeyi ŋɔ gukewu mɔyi ŋɔgukenwu mɔyi ake yi kewu kawo kyamate kawuma akeyi ŋɔboyima sesese kyamaté kinzu mba eduma iya sibiti kizote inde ɔboyima lo yeye mobi kala ofuyi mbafo ba ɔnya mamo ozote lo gilozhirima bwe mo iye mbi pwabwa akeyi embi ubamba lofu mbomo mo kizu mba sibiti kizote ŋɔ fu kiya ngyeshéshino iyiwo eduma mu enwu mbafo ɛnyamate ofu embi mba esheshi mbaba mo ŋobanɔgi te kafumbo nobio de nɔwo emiti kyamate ela ko endo akeyi ŋfubomo

Oshiwobi ewu isheshino ŋotu uku o upowuku akeyi nɔshiwu umsheri ɔshiwú eduwó leso kala anyáwumá ɔka ɔnyawuma ebomo akeyi ŋɔgu wu. mɔyi ewomate agi embi mo bwete akeyi ŋonyiwúmá akeyi ŋɔto ezhi akéyi kinzu mba kewo eduma iyi asibitile akukiya ngina ngina gbá ɔpú ngimolemo ŋɔpungimomo aku me egamo ŋɔfu anyi bwe kokuma kyamate iyi mimbomo awu ŋɔsala aribasa ŋama ŋo kyomotúmáturú ŋo kyo akpo akpo iyi øomata okonya mawu idomomo ŋɔkyo mbula apula iyoso ugi uwúma akeyi ŋɔpwawúma bwe indé unyima akéiyi ŋshiwobi usomiwuma uba unyimamo akéyi ŋɔ kyowu ɔtopwa ko ŋɔ kyowu omagi ŋshiwobi usómimbómo nɔmaté in omo ó akeyi ŋɔzala eweyi esema bwe bwe zhin mbwa imbomo akeyi ishi alanga akeyi umbwanu uzú uwoyi ŋɔmate akeyi umbwamu uzú uwoyi ŋɔmate emiyikile imbomo tete nɔ gyi émiyiki ŋɔfumu kwoso ŋɔ gyi ɔsɔ uwotuma ŋɔ. fumu kwoso akeyi ŋɔkpowukyá Akeyi ŋɔfuloyi moperetu nɔshi ko ngɔsɔté ngɔwɛte ŋɔto ɔkopu akeyi nofyembi ŋɔpombo kiya akeyo ŋɔ kala adakwɔgbá ŋɔshi adakwɔg ba akeyi ŋɔshi emesheri alumɔsu ŋɔ ke na akute ŋɔyi ugboga ko onzu uwakpa ŋaŋɔgyi ŋ shiwu tekaleri ŋma ori ŋɔ mbwa irimo ŋgbele ukpoenyi ake yi ŋɔyimo iyaŋa to umba`fogyó ugu émiyiki mɔyi ɔnyate ofyayi mamo ŋɔfuyima ɔgbɔyimamo eki kwakya kwakya oteyimamo oyeye yimomo emiyiki iniwu eniyiki iyi misoŋɔle kena inde ŋɔyeyi momo ŋkaleŋɔ lofya oyeyi mo eki enyi ŋɔfuyimo inde ɓofuyi mómó ikanzu lofyá gba utbafo ɔzote ɔlumba ubumo ɔwala eki ishomo la kiyidu ka kiya ngirimo ngi bɔkɔ kiri sheŋɔ kuye kano ngɔgima ɔnyeye kiya gyele gba ŋɔrile ko ba ŋɔyagima mushi gba kiyi onye enzu ɔsaŋa isama kuye nguna nguna ama gba nɔnongɔ yimamo

La kiluyi afyima emesheri la kee vongɔ mba reko iwomo kyamate emiyiki iyi opuyimo mu anyi awu inyee ɔfya-yima tete ɔgyayima ŋɔ biya a pula ŋa mu rishi ŋɔ ya ivye iyi endo ŋ kpolo yimo kpili kpuli iya ŋa ŋɔ kpolo yimo ŋɔfú anyi ŋɔ nɔ ya ɔtuma akeyi ŋɔ kpolo wumo wisiwisi ŋɔ kpolo yimó akeyi ŋɔ kyo yi ŋɔ fu apula iyosɔ ŋɔ kyo ɔtuma mumɔ akɛyi ŋɔ gbɛyi ola akɛyi ŋɔ to emiyiki akɛyi ŋ fuyi akeyi ŋ kyo yi embɨ bwebi akɛyi ŋɔ kpoyi kiya akɛyi eso nu ibibómó bɛtɛ bɛtɛ imbómɔ akeyi ŋɔ gyi ŋɔfú akɛyi ŋri binŋa to gbá ŋɔ guyi ɔnye ezu gyo ɔnyɔ mu nyi ŋɔ o shi ozhe te umemi esheyi mba ɔnu ŋɔ nyɔ ŋɔ womi reko énzu gyó ɔnyɔ ɔnda ŋa kiya ngirimo amá gba ɔwo. kiya ngirimo kego mo ondaŋa kiya ngirimó onzazu la rongɔ kiya ngirimo iwomo kego mogba kya maté ɔnu ufo

akɛyi ŋɔ kómú kenyi irimo. ozózú leyi dú kala vongɔ umewu kiya ngirimó iwómó móbga ŋɔ vongɔ nge sheshi ɔye kpiri aku uwazu ikyo aku uwa ŋa kyámaté imi mí ŋɔlé umeni ɔya wyte oprince eyimɔmo egwonɣ emiyi iki ikisóyilé o. ri ŋɔmɔ ɔnyegyɔ ŋɔ zo té nzú egyó ŋɔ kiya ngirímo moyi kena ama kuye ngufó uwakɔwú eyimɔmɔ egu kegomo akute awu aka momákaratá a gbamá efymo ele kuma aka agbamu okerepi ukpenyi kapila mi yambu iyi reko iwimo awu eyi mbalami mɔmɔ ɔɔnungá wubɔkɔ esgeyi mba ezu eyi onuyo agba aka mba ezu eyi ɔmuyo mo ɔnuga wubɔkɔ mi gukiya ngirimo mɔyi dé eyimɔmɔ nbalámi kúwókwɔgu uwu tete egu kego iyawu ko aku oko ko aku ozonú vongɔ wureko iwomo mu ese mo kizote ele aku okokpayimó aku ozɔmu pa ishemo yidu ka vongɔwu ɔvongɔ wu onye aku uwawu aku waŋa kuye kubó ku bɔkɔ eshé momákarata uwaku mú nyewa aku yi ɔkpɔmgba aŋɔ mbakazu léré anwa omákaratá uwerima erimo makarata uwuriga iruwu kiyi momɔ mbala mba kpore momɔ dé akayi ba ewola ewu ŋa ama kapu lesomɔmɔ err Gbá avongo inde a bakammɔ de aku iym bi ŋa ama gba ŋo vobgɔ wumo aka momɔ ewo kegomo kuma isheshi ozozun le yi idu kala ki vongɔ emezu kiya ngirimo iwomo kego moggba la kiyi idu kala ke zomba esheshi aku ya mba akú yanzú umésheri ufo anyate iwo kiya ngirimo mogbamá akeyi ámbwa lu iyi enzu gba ágite kale rile kuye bgu na ngu na umesheri gba agi kiya irimo ngyezu ishemo ama gba ewokego máfyiwú ó err ama iwokegi mafywumo dete kuye ngu na ngu na egbo wu iyi mba ányiwú kuwo ngu mbe ku wo ngu iwokegomole ki vongo mba ki zu kimo ɔnyi tete kuye ngufo mbe eduma lé kigba idute ogu kiya ngirimo mɔyilé ki mu ɔnye mokena aku ɔnye unɔkɔ ki ye mbo mivongɔma umba kuma kinda ukpo koya te ukpo edego kri mudu zu umba lonayi lota megbo mboona yi otamu egbo mbo eshéshi aku ya mba aku yanzu onunga mi ka mbe duma migba kamate ekerepi erenyi owoté inyéte ɛnwu ikumimo iduma miwo mo onda mi pɛ omashikapi la mi gbama ɔgagi ɛranyi mi kiiya ngirimo kúyékufo mi fyayima kep ke fuyi mu koroba gba agi abboyima deto akpálá oyima efuyimoyi imbomo gba luyi ɔsɔ menzhi kito ɔso kyowu apula bwe akayi kiri aku onyezu mo kená aku ɔnyemi aku onye uwu étéwu kekele gba kinoma gba kikpondelé éyi ibolama ɔbówoshiri mbo gbá oto ɔgwuzɛ mba le kuwo kwɔngu ukpo le shi nzu ku nyo kuwozhi mbala ɛmɛzu mbala anuzu mbala ekonzu ka ɔzonzu la ɔ ɛnɛwu kyamate ki yambu moloto la ki mbwa mololo